Raha ôhatra zany za kôa tompon'ny hôtely raiky zany de misy ôlo mpividy raha aminakahy aka mahatsapa hoe ratsy le tsiron'ny hanigny hohaniny de an-tegna moa tsy maintsy miala tsiny malôha hoe: azafady madama raha nahatsapa zagny anao, de <noise> magnano fisaoragna koa an-tegna satria tsara mihitsy izy nahatsapa mba ahafahan-tegna miôva zany am'le fa- fomba fandrahoagna hanigny sy fikarakarana le hanigny zany.